הי מן אלאפצ’ל לאנסאן יכון אג’תימאעי، חית לאנסאן אלאנטוואאי תאוואחד מא כיבגי יתהדר מעאה ולא יכונוא קרוב ליה، אלא לאנסאן אלאג’תימאעי תיקון מפתח עלא ג’מיע לאנאס לי תיקון תיתלאקא ביהם סואא פלאעמל، סואא פלאשערע، סואא חתה מעא אלעאילה، אלא לאנסאן אלאנטוואאי כולשי כי...